Fito andro izao no hitako hoe tegna tsara ahafahagna mampirigna ananjy agnaty vata fapangatsiahagna. Kofa mihoatra an'izay izy mety hankarary, mety tsisy tsirony. Zay no tegna hitako hoe tegna tsara raha ohatra hoe hampirigna azy agnaty vata fampangatsiahagna.